ذا مساء اكتشف رائد فضاء نجم جديد يلمع بشكل غريب, وقرر يقترب منه, لقى النجم يرسل أشعة ملونة, بدأ يسجل ملاحظاته وفجأة جمع صوت يقول, أنا هنا لأرشدك, كان النجم يتحدث, وشاف إن النجم مليان أسرار عن الكون, وقرر إنه يكتشف العالم معاه, ويخبرهم عن جمال الفضاء وأهمية المحافظة عليه ومن ذاك اليوم أصبحوا أصدقاء.